آ أراها هوانة بالنسبة ليا نشوف أنه باش يدخل الشاب في الأمور السياسية ويتعمق فيها راه حاجة مش باهية خلا. أنو مش يعني نحسو لازم يخدم على روحو ويشوف حياتو ويبعد على هاذا الأمور أوكيه معناها ينجم يطلع عليها ماباش يدخل فيها منحسهاش توالم العمر تاعو متساعدوش.